الثقافة الأمريكية متنوعة جدا لإن هي مجموعة <hesitation> ومزيج من ثقافات مختلفة بسبب الهجرة ، ف فالموسيقى وفالأفلام وفالأكل وكمان ال <hesitation> عطلات حتى والأجازات عندهم يعني <hesitation> مختلفة ومتنوعة جدا